mayɛ mayɛ mayɛ mɛ ya zun balon tannu matete abe ho dimiyan a benɛ oyi cu si doso o we a a fi wari minu a fi wari minu a bunna un domusi un bomusi ma do'onu sinon un ya ɓɛ se balon tan nu <hesitation> un ya we o bi-ra matete mɛ ya we o bi-ra curulu